Аввалан, барои гамбургер гӯшти гов ё баъзан мурғ истифода мешавад. Гӯштро майда мекунанд, то ки қима шавад. Ин қима бояд тару тоза бошад ва каме равған дошта бошад, то ки гамбургер хушмазза ва нарм шавад. Баъд қимаро бо дастон ё қолаби махсус ба шакли доиравии ҳамвор месозанд. Инро котлета меноманд.